Гузаронидани таҷрибаҳо болои ҳайвонот мавзӯи баҳсбарангез аст. Онҳо метавонанд барои пешрафти илм ва табобати инсонҳо фоида дошта бошанд. Аммо ин кор аксар вақт ба ранҷу азоби ҳайвонот меорад. Аз ин рӯ, чунин таҷрибаҳо бояд танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ ва бо назорати ҷиддӣ иҷозат дода шаванд.